हमार यङ्पावा मा सबिसे जबड बरिय टेण । इ टेणवा हमरा क घर्ती देखोसिय हमरा क चहकार देखोसिय हमरा एक ठौरा से दोसर ठौरा हमरा जइ सकसहु, घुमे फिइरे सकसहु, हमरा यापन खाना दाना खाय सकसहु, हमरा यापन हेर्चाहा करे सकसहु उहेसे हमरा लागि यङ्पावा मा यागुडा टेणवा हमरा जबड बात माने परसै । इ टेणवा के हमरा चहकार बनाउ के हमरा दहुल दहुल खाना दाना खाय पर्लइ बरियार बनवे पर्लइ हसे टेणवा के चहकार जसने घमवाक चहकार हसए न ओसने चहकार बनाउ के खतुरे दहुल दहुल साफा सुगर ओसने कह के हरियार जसने हमरा खाना दाना खाय पर्लइ, साग्पात खाय पर्लइ, गाजर खाय पर्लइ, हसे ओसने क के माछरी खाय पर्लइ । यापन देहिया मा बरियार बनाउ के टेणवा के चहकार हमरा खाना दाना खाय पर्लइ ।